Нуқрагӣ ранги замонавӣ ва зебост. Ман онро бо моҳ, металл ва технологияҳои муосир пайванд медиҳам. Он эҳсоси сардӣ, вале ҳамзамон шевоӣ мебахшад. Нуқрагӣ рамзи равшанфикрӣ ва равшанӣ дар торикӣ аст. Вақте онро мебинам, эҳсоси тозагӣ ва ҳаракат ба пеш ба дилам меояд.